افضل الأوقات اللي انا كنت محظوظة فيها للغاية هو الوكت اللي تظهر فيه نتيجتي ويقولولي انك انت نجحتي وطلعتي الأولى على الدفعة ابتاعتك. فدي كانت من ابسط اللحظات، وتليها برضه في وكت زفافي لما كنت عروسة، طبعا من أبسط وأسعد الأوكات اللي كنت فيها مبسوطة، وافضل لحظاتي على الاطلاق. فدول من اهم الاوقات اللي كنت محظوظة فيهم، وكنت مبسوطة وحاسة ان الدنيا كلها مبسوطة عشاني وفرحانالي.